നേവ് ജേഅലന്ദ്ദേ മവരി പന്ദകല്ത ദുമ്ബുദു ജനകുലു ലേരു। മവരി നകല്ന ത്രദിസിഓനല നേവ് ജേഅലന്ദ്ദ വന്ജി ഇദേന്തിത്യ് അഥിന്। അല്ഥ ഹാക്ക ദന്സ് പന്ദന്ദു വന്ജി മല്ല പോപുലര് ദന്സു ഉന്ദു। ഏഇഥ ജഗഥുദ ഫമോഉസ വന്ദു ഉന്ദു। നേവ് ജേഅലന്ദ്ദ ഫമോഉസ് പര്ബ പന്ദ മതരികി। ഓ മവരി നകല്ന പോസവര്ശ। അല്ഥ കേല ഫമോഉസ് പതിലു ഇല്ല। ലമ്ബ് അന്ദ് ബീഫ്, കിവി ഫ്രുഇത്, ഫിശ് അന്ദ് ഛിപ്സ്, മനുക ഹോനേയ്, വിനേ। നേവ് ജേഅലന്ദ്ദ ആത ഗോബ്ബുന സ്പോര്ത്സ് ബക നതുരേ മസ്ത പോപുലര്। അല്ഥ ഹികിന്ഗ് ബക അദ്വേന്തുരേ സ്പോര്ത്സ് മല്ലപുവേരു। ഭുന്ഗീ ജുമ്പിന്ഗ് ഉന്ദു, രുഗ്ബ്യ് ഉന്ദു, ച്രിച്കേത് നേത്ബല്ല്ല പോപുലര് ഉന്ദു, സുര്ഫിന്ഗ് ബക വതേര് സ്പോര്ത്സ്ല ഉന്ദു। നേവ് ജേഅലന്ദ്ദ മസ്ത രേലക്സേദ് ചുല്തുരേ ഉന്ദു। ഭക ഏദ്ദ ചോമ്മുനിത്യ് ഉന്ദു അല്ഥ।